Oumune imbo wandje nu kutjavi omundu uhupavi omwinyo muwa nu oondu tjiwaenene okuyenenisa ozondero zoye tjimetja nai ondi tjimetja andae tjiwatapo mundu ngungura omundu ngo usekama uyenda koviungura otjimariva tjemuna komaandero weyuva tjiyenena okumuhupisa mbitje waenene okuranda ondjiwo motjihuro waenene okuranda ohauto imwe po mbari apehe ponderoye uriri tjevanga imwe okuye peri nawa tjevanga mbari uri nawa noho mehee waenene okuranda ozohautoze waenene okusuta momweze noho tjesuta poo waenene okusuta rumwe amana. Parwe tjatja ndino mevanga okuria andae o o onyama indjo yohunguriva ndjitetwa ndji ndji ndji ndjizikwa momaze uri aenene okusekama atoora otjimariva tjo akaranda nao mundu uri nawa poo atjanii aa memunu kutja nai ingo mauva ngo womasuviro ngumaeya nga mevanga okuyenda ko ko kona ko ko kombae aenene okusekama atoora o ovanduve aveii kombae akasuva momunu nao omundu nguu kwami nguhupa nawa poo nandae tjarwe tjimai koresevate aenene okusekama ngamwa onaweka motjivike uriri atja indji mei konganda ndji tjimeya ponganda noho kena kuhepa okuhepa okukara novina ovingi ovi ovii Ovingi eyayu kako nandae ozondu esere poo zongombo esere poo andae omirongo hambondatu ozongombe andae indo ndenena okumuhupisa uri ndenena okuvatera kutja imba waenene imba watwara mehee ozoenda uranda oleka uranda kena vina ovingi vyokutja mavarwa aa aa uri puno vandu karive kako uno vina ovingi vyokuyarisa kutja eye uhupa nawa unomwinyo omuveruke ii ingwi nguhaungura noho nguno nguno na ngurandisa ovina poo ngunozongetjeva poo kena umbwa noho eye akara nangae nozongetjeva peke peke mara opuwo ingo mundu tjiwaenene okusekama otja ndino memunu kutja meso kukaranda nandae orukaku romayovi yevari poovi omundu tjiwai puwaenene okuhupisa oo okuyenenisa ozondero zoye uriri okutja aa aa nandae omweze mbwi mbahaa kurandae mbahakurandae ove ohaama komaandero womweze otja ovina imbi vitano mbimbahara okungura omweze mbwi mbaungura okutja mbaenenisa ondero yandje nao ko konakuhepa ovina ovingi uriri vyarwe aa aa unozondjiwo ndanoo indo ndatu kakaramo aa aa imwe ndjo ndjenayo iri nawa akara noitjavari indjo ahirisa okutja omundu uri nawa ngo indjo ndjehirisa ndjo noho airiungura oini omundu nguhupa nawa nao omundu ngu ngunondjoroka kenaa kena vina mbyemuhavera vyokutja Unovina ovingi mehee tjiva vyautu okuriwa tjiva watemwa kutja ngakatizirepi aa aa ingwi nguyenena kutja nguyenena okusuvana atja imba paenene imba nai itji nai matwapo aisapo aarurapo puna tjarwe tjii poo ndu tja tja tjativi kenaku kenaku kufula navi poo kena kunyonoka pupetapi mena rokutjanai tjandje pena yarwe ndjimaiyarurapo ndjo poo ndjimaiya moruveze raindjo poo tjamunu kutja nai peri nawa mbi mbino vinamwinyo kongnda andae ovinamwinyo mbi konganda tjarandisa nandae rumwe momwyeze hamboumwe ovimariva mbio viyenena okungura ovina mbio vyoresevate uri kavihepa oku kaweziwa poo kavihepa okukaungurisiwa navi kahepa okukakotoka mondjatuye omuni yokutja maso kuranda ozoenda rukwao novinavye kako avihe mbio mbyaenene uriri uyenena okungura nao uriri andae ingo mundu wozongetjeva ngo waenena okupaturura nangae ongetjeva movirongo vivari vitatu nao eye uyenena oku oku ndino wai kotjirongo wai komongua muhuka wakotoka kotjomuise mukaa ndina wai kepako okukatara ozongetjevaze mena rokutja omundu nguyenena mena rokutja uhupa nawa ohauto moo omaori mohautoye uyenena okupakera azekama arianga nao ka ka kavimuteya poo kavimundereke kutja tjiri tjiri otjiveke tji kaenene okukatara ongetjeva indjo yarwe omundu nguu uhupa mo moukoto ovimariva vye nu vimuyenena vimutunga kwamba noho avihupu poaenene okupwika aiweza kovikwao mehee oo omundu wandje nguhupa nawa mbimuna kutja onao.